E sambo zany mesaoa da akô gnanin'e laka izy io fa laka zakabe fa misy motera fa izy miempo ambonin'e rano gnegny fa gnafahany mandeha zany da misy motera gnamign'ao, da misy alisy gn'atigne ranony ary, da raha kitihy e motera da miodikodiny alisiny ambany ary da igny e karazana hoe miveha anazy ahafany mandeha.